ḥओइ कि जिबनद् बिव्हेनेद् हर्नर्, हिकर् बिव्हग् देखि बोले ग्वजे, जने बर्तम् हमए अतिकोइ पोरिजोन्यो कोम्प्üतर्। जिबोबिक्केन्, मोनोबिक्केन्, उद्पिपिक्केन्, हिक्य, रजोनेतिक्, हमसिक्, हर्त बिक्केन्, दर्खन् बिक्केन्, भोबिक्केन्, रखयन्, <hesitation> अरो, <hesitation> दर्खन्, एलेक्त्रोनिच्स्, जुगजुग्, जुगजुग् मैथमिक् बिव्हग्, <hesitation> देधि देखि बोले ग्वजे।